Allo polisy? Misy olona <hesitation> nangalatra tômôbila am'ty am'làlana akaiky tanànanay aty de sao de afaka mandeha aty andrio? Numeron'ny tômôbila akato soixante quatorze trente six TBH. Mba afaka mandeha aty andrio zao de zao azafady fa izy efa tratra akato? Tegna mal- mila malakilaky andrio mila tonga aminay aty!